ईरान के संस्कृति काफी अच्छा अ। पर लकिन ताइका के लोग भारत के लोगो साथ तालमेल ना राखा। भारतवाले काफी नाराज अ ईरान वासी साथ।